Ghi wu ndaka canja ɗabi’i tawi, wa tsigu khin subana, ghi suban ya ʒha wali ɗi shinkhisin, wu ndaka nyinguiwa wa kuma yani bu subanya kuma ya- ya ʒhaɗi shinkhisin, ghi wu ndaka kumiya ga ghi wu ndaka, ghi wu ndaka canja dab’i tawi, hyi jarhyi ba bu mbani wi wu ndaka canji jarhyin, kayani wa bu wi yuwi wu ndaka ga P’usin, Lthin talan ma bayaɗi khina ɗi durisin, to dole ga wa ɗikhina talan te’e, wa bu wanɨi wu ndaka P’a suban ya khin yakhi Lthivi tighisina, we ba ya civa ɗi yuuwai to wunei ga to wangwan wa bu ɗi’i dole waɗa civa ɗi we’e, to ghi wu ndaka canja ɗabi’i tawi, hyi jarhyin ba wi jarhyin dabawayan hyi jarhyin bu kowini saniya, kayana’a ma bamu yuuwi kalayan, ba ghi bayan ghi P’i suban yafi ta Lhuni bu mbanai mungwam ndaka tau, ghanba ghi Lhuni bu mbanai, mun gwan ndaka tau, ghanba ghi piLthin ya sa tsuwari niɗi padai mun gwan gha ban ghi ndaka sa tsuwari buya saɗi padai, amma <ghaku ba> gha dan ba ghi PiLthin ya sa tsuwari niɗi-ɗi-ɗi-ɗi niɗi maʒina mun gwan ghi ndaka sa tuwari niɗi maʒina, ghaba ba ghi P’iLthu mun gwan ghi ndaka (tsuwar) ƙurim ʒuna, amma ghandai wa canja ɗabi’i tawi, ci ndaka ga ghau khin nʒuni wa canja ɗabi’i tawi, saboda ghi tin ghi hyi Vurɗiwi. Wa bu yuuwi marwhai ghi tsagai, dole shaɗi wa giɗai, wa naha, kwatu ba SubanLthini ya U’mma wali tasin ɗi yuuwi ciy, wula giɗau, wangwan waɗi yuuwi ciya, wu ka giɗau, wangwan waɗi, ya nahawi wangwan wa nahyusin, wa naha wani’i wa naha d’i wa naha tana’a wa naha ci’i, wa naha tana’a wa ndaka Umma ti nahakhi yuuwi Ci’i, ah suban Lthinani, ya Umma miya, ya U’mma miya kai ghi Laya Sinni tana Sabo khin miya? Sabodi ghi naha tani ta Sinna, hyi Sinni babu mbani gha ndarau khin cani, magi ndara, ndara bu mbanai ghi naha hi Sinni bu kwa Laya ʒhewalai, ko hyi Sinni ba bu ʒhewali sosai, ghi Laya ʒhewli sosai, ghingin ma tsigamu khin can ma ndaka Ummati jigyi ma Ummati jigyi, ma Ummati jigyi, ma U’mmati jigyi, ma kuʒa P’iyatina, ma ʒa wani, maʒa wani, aa tana’a hi Sinni ba bu- bu Laya (ghunmu) ghumu yan ghumuna, wai laya famita Sinna, Sabo miya, ta khin yam ghumuna, maybe ta khin yan ghumuni gaara, ma ghuma tare khin cani ma ba wani, ma ba wa’ija tamita Sinna, hyi Sinni bu laya Lthadai, wunai ga wi P’i Sinni bu laya Lthadai, hyin ndaka ga gyica pagen ba Sosai Sosai hyina U’mma ti Lthaɗi hyina U’mma ti Lthadi hyina Umma ti Lthaɗi, har hyina, P’a, hyina P’a hyina P’a yantahyiyi wi. Wa ndaka waɗa dakau, wu khiya maggi khin Barkwani, khin butuna, waɗa dakau wa Vyusin ɗahyi, wa Vyi gma ɗahyi wa U’mma ti cighalthi kuwi, wa U’mma ti Cighakhi kwi, ghan dai ma ma khin nu fimatirim sai wa khiya tumatirina wa jajjalthawa jajjalthau, wa jajjalthau, sai wa Vya ɗahyi wa U’mma ti Cighakhi kwi, wa Umma ti Cighakhi kwi wa Umma ti cighalkhi Cuwi waniya gyica gma waniya ngulau, sai wa khiya yan ɗawakai, sai wa ʒha ɗahyi, sai wa ʒha ɗi vinawi wa kuʒa akom cewa, ai tikina kye to a tiƙinatu, aku tikinau, wundaka U’mma ti Cighkhi kuwi, wa Ummati Cighakhi kwi, wa Umma ti Cighakhi kwi, wa U’mmati Cighakhi kuwai, a nata, a ku naa ma wu ndaka ʒha yan ʒhayiyi wa khiɗau, wa khɗi sai wa ʒhama di vinawi wa kyau, ai naa kye ko a naa tura. aku naa ma, wu ndaka kuʒau, a naafima wu ndaka kuʒau, alu nau, wu ndaka Ummati Cighakhi kwi Ci’i, ghan gahuni ko ta ɗuna a C’uta sai wa Umma ti Ummakhi, sai waɗa khiya wi ta dunni kawai, waba ʒha caɗi kwi wa haɗa kuwi sosai, Waci kwi, waci kwi, waci kwi sosai, wa ummati cahyiyi kuwi wa Umma ti cighakhi ca kuwai, sai wa nasi kawai wu khiya kawai wita yan ɗawakhi kwi wu njuwau, a naa kye a natu ba, aku nau, wu ndaka ʒhi